हाँ पौधों थै दर्द कू अहसास हूदूं चा। पौधों मा भी जान हूंदी चा। पौधा भी सांस लिदा छन। घूप से खाणू मिलदू पौधो। इले पौधो थै भी दर्द कू अहसास हूदू।